أنا بفضل العيش في بيت على شجرة لأن العيش وسط الطبيعة وعلى إرتفاع يعطي إحساس بالهدوء والراحة. كأنك بعيد عن صخب الدنيا. تخيل كل يوم تصحى على صوت العصافير. وتشوف منظر خلاب للأشجار والسماء. وبعد في احساس بالمغامرة والتميز لأن بيت على شجرة مو شيء عادي. أما المركب ف فكرة حلوة يعني. لو كنت تحب البحر بس أحس ممكن يصير مميز.